Alen ndamache ale kamande emotinwek ap sang'ii, achamee awoo akot kuu norway awayai paisyonikikii, asom akot kasii akot nda nyoruu amuu achee komailen kikisoman kotkoitwui mot nda nyoruu akot nepo koo anyoru po inn rapisyekii apoisyen. Sayaguu atareten laak chuukii akot tuun agot ya wege anyotoretengei apoisyenii alchigei tugunii auguuk akot kiakii. Sanasana inyee koo alchinegee akot tany aa alchigei akot imbarii kii netoroton amuu akot yekaiositu komache tara itinye kiit neiripengei amuu yekaiosituu amaitinye kiiy koo pichiiy sapee amuu yee, maripin chii kotkometinye tukukuuki si koripin tukukuuki koo maripin chii koo ngitinye tukukuukii keri[pin kosikchi koo akoi yoe.